أحاول قدر الإمكان أوصل في مواسيدي، بس مرة الواحد يتأخر، دقيقة دقيقتين ومرة يجي بدري، برضو دقيقة دقيقتين، وعادي بين الأصدقاء ما في دقة في المواعيد، ننتظر بعض ونجلس لين نت نتجمع كلنا.